Mboju dabbawa on je do nyiiba saare ha nder leddi be laabi nastugo duddum je vurtugo fu duddum. Mboju mai yidi jodugo ha nder leddi on ngam totton buri velugo dum jonde. Dum do joda be bikkoi majum, totton di nyamata to di vurti di tefi ko di nyama di do lorta hota nder ngaska mai.